फोटु फ्रेमको मुख्य काम फोटुके सजान, सुरक्षा देन और संरक्षित करके रखान हए । जा फ्रेम फोटुके आकर्षक और व्यवस्थित बनान मद्दत करत हए । जासे बो ठिहाको सौन्दर्य औरु बढत हए । जाके सँगए फ्रेम भितर धरो फोटुमे धुधर, गन्दगी और खराब होनसे फिर बचत हए । फ्रेम भितर सजे फोटु गजब लम्बे समयतक जैसिक तैसि धरे रहत हएँ । फोटुको फ्रेम कोइ भि फोटु, चित्र वा कला कार्यके विशिष्ट और व्यक्तिगत अर्थ देतहए । बो बहुत सालतक विशेष और यादगार फिर होतहए । फोटु फ्रेम भितर धरे होतहएँ तओ बे गजब आकर्षक फिर दिखात हएँ ।